Ny fomba tsotra indrindra hanaovana vinaigrety izao an. Dia maka menaka, <hesitation> ohatra hoe menaka oliva. Dia maka sira, dia dipoavra, dia ireny fotsiny no ampiarahana, dia <hesitation> manome an'ilay vinaigrety. Izay no tena tsotra indrindra.